Rehefa mihomagna iaho amin'ny maraindray arakaraky <hesitation> ny fifohazako maraindray avao, raha iaho izay nahafoha aloha da ndresy eo amin'ny lera raiky dafy fiomagna avao, fa raha iaho zegny natoritory nandraigny nandapindapy da dim- dimy minitra ka dimy minitra defa ahavitako agnazy izay. <noise>